Ty karaza kiraro haiko aloha: kiranily, moccassin, iii tennis. Kiranily lafa mandeha miasa ambahibo eny, manisy kiranily zahay. Lafa mandeha mivavaky na mandeha miasa, manisy mocassin. Lafa mandeha mamonjimonjy fety manisy tennis.